Pi nuliggiari na màchina a l'èstiru s'hannu ad aviri li documenti vàlidi, chi sunnu: La carta di ricanuscimentu chi po èssiri puru la patenti o lu passaportu e poi na carta di crèditu vàlida pi putiri pacari lu nuliggiu di la màchina chi ti servi. Si ti màncanu almenu una di sti cosi poi caminari a peri.